ଜର୍ମନ ଲଡ ଜୋ ଇତିଯାସ ଅଚ୍ଛୀ, ବହୁତ ହୈ ଦିଲ୍ଚସ୍ପ ଅଚ୍ଛୀ, ଜିନ୍ଟୁ କୀ ସନ ଅଠାରସଵ ଏକହତ୍ତର ରହେ, ଇତାର ଏକୀ କରଣ ହୀ ଥୀଲା। ଇତୋ ପହଲେ ଜୋ ଜର୍ମନ ଥୀଲା, ବହୁତ ସରେ ଛୋଟେ-ଛୋଟେ ଦେଶୋରେ ବଟଲା ଥୀଲା। ଇତା ଲାଗୂ କର ଲା ପ୍ରେସିଯା ରଡ ଜୋ ସମରାଟ ଥୀଲା ଵିଲିଯମ, ଇତା ସହୀ ଲାଗୂ କର ଥୀଲା କୀ ଜର୍ମନ ଏକ ଦେଶ ଵନ।